Ñy viliny ñy toabily aminay atoy zany, laha ii ro toabily mbo tsy niasa mbo dôriziny mbo likisa soa reñye sasenkanty milion ariaray; fa laha ii ro tobily fa ôkazion fa niasareñe, katisan million ariary, zay zany ñy viliny tôbily aminay atoy.